يعني أنا أفضل أني أكون شخص الأكثر ذكاء من إنه أكون مشهورة لأنه الذكاء اللي يفتح لك كل أبواب الحياة يعني هذا ذكاء أهم شي يعني يساعدك في عملك في علاجاتك حتى يعني نحل لك المشاكل أما الشهرة يعني عبء والله يعني بتجيب لك كل المشاكل والمصايب المشاكل أنت في غنى عنها.